दो हजार इक्कीस एक अइसो साल हथो जब दुनिया ने कोविड नाइनटीन की महामारी की चुनौतियन के बीच सामान्य स्थिति की तरफ कदम बढाये हते। भारत में अप्रैल और मई में दुसरी लहर ने अत्यधिक तबाही मचायी हती जिससे कई लोगों की जाने गयी हती। लेकिन वैक्सीन की वजह से उम्मीदें मिली हती भारत के नीरज चोपड़ा ने जेवलिन थ्रो में गोल्ड मेडल जीत के देश को ऊँचो करौ हथो। दो हजार इक्कीस में कोविड की एक अरब से ज्यादा खुराखे दयी गयी हती। अफगानिस्तान पर तालिबानियन ने कब्जा करलाओ। जिससे राजनीतिक संकट उत्पन्न भाओ हथो। जबकि जो बाइडेन ने राष्ट्रपति पद की शपथ लायी हती। जेहि साल स्पाइडरमैन नो वे होम पिक्चर आयी हती जिसने काफी कमाई करी हती कई जंगलन में ग्लोबल वार्मिंग की वजह से आग लगी हती। और नासा ने रोवर्स ने मंगल पर सफल लैंडिंग करी हती। जिस कारण दो हजार इक्कीस एक बहोत यादगार साल रहो और उससे कई चीजें सिखी हमने अपने जीवन में।